Kagoh um iks hulga aastakkõ müüdä lännüq! Sis mi olli noorõq, ku mi viimäte näi tõõnõtõist. Jaa, ma ei tiiäq, või-ollaq ma esiq esiki olõ viil rohkõmb muutunuq ku saq. Saq viil nii pal'o ei olõki. Sa iks näütät viil väega nuur vällä.